Nenguku kuma taladilo yene ya nuku kuluwa ni ngayaomba di mungu chali wa nafika. Ninga kulani zidi, shing, manganda, ungule, ungongezia. <noise> Inkalini vyalo. Bilebili ngumbege ungongezia ukukala hili andhezi kukulazikuya.